इराणाची एक गिरेस्थ संस्कृती आसा। थयचो इतिहास खुब पौरनो। थयची कला, साहित्य, आर्किटेक्चर, हाच खतीर इराणाची नामना आसा। पर्शियन संगीत, कविता, पारंपारिक नाच म्हतवा आसा। कबाब, पिलाफ सारकया पाऱाठा सहित रुचीक जेवण खतीर हो देश फामाद आसा।